Wakhachechisha niwakhachecha eniurunmenti kama esie nenyala khutsia u. k fundi fuvereo fwenyala khukhurifa avevuri vanje shidu kama rentals, malandi shindu kama malandi school fundu fuverewu tsakadhaa orekurure eliduka, supermarket indayi yene, yoliyifoa mapesa namakali sana, fundu fuvereo fwonyala khuvekurira noli icherekha ilio, mpaka nukalukha mukenya sunyala khunyakhana khandi taa, alavaa ururire mutsishida tsiawalimo tsilia tsosi sasa esie ndikompanga ninakhatsia iweneyo mama wanje kwanza yekompangaa eeeeeh supermarket. Yomburiranga ari <hesitation> yeneyo nenyala khumukhurera yeneyo anyala khwiwurira vulayi sana. Khaduka khali ninakhokhalia alalanga kama nakhatit sana lakini niwakhanyola tsisendi niwakhatsia injerekha ilia unyala khuvekurira unyakhuvasurprise shindu shikali shene mumaisha mapaka muntu nakhulechera avule ali aaaa kijana ulia. Nee niwakhatsia u. k yilia ulava utore sichira amasomo, onyala khutsiu through masomo, nonyola muntu yakhwinula yakhuria avuntu mpaka pkhulee eshindu sholenyanga